Xa nak yib ta toyal men jwa'na, jwa'na na nerla palad thimena o lazmena cha jwa'na nche lazmen, en cha jwa'n ta nkuan men nda jwa'nta jwa'n xa ta ndyakmen ba nlir zyn men len lyzmen jwa'na nkuanmen na ndyamena nde numena yo' yoza lo ndinumena yo na za zilmen diba kotemen re jwa'n- re jwa'n- jwa'n ndenuy re yix plopa re yix nchalxey re jwa'na ntom bimena, mbay na ngolo ntombimena zi lar thienmen thi lar nita lud thi lar nambi lar jwa'n lij tombimena naze lo tombimena naya na ze tobmena lad ki'za, tob mena lad ki'na lo mtob mena lad ki'za ze lazmen xalmena naze jwi'men ndenuy thi jwa'n lud leney len jwa'n ntakbe len popa nly nal thi jwa'n len popa yo'o popa yop jwa'n kotey gabna, mbay na ze kezamen na azta poja xe be mchelax mena nala re jwa'n re jwa'n nzo leney, mbay na lo mblimen jwa'na zera le xe nak refrigeradora nde nuy chop- chop xta' nde nuy po ncho ncho jwa'n yop jwa'n nchela ke na ncholon ndenuy palad ntoyal- ntoyala re jwa'nza mbay na ze lo ze lo tamod nlirzynmena mbay ze lo tyobtemen komen re chanmen leney lo kadka lo mn- mne blomen chanmen leney za za toumena na lad mena na todxala porke jwa'na ze tyz ndoxala mbes re xa yij mbes ke nche jwu'ana ki' tamod nlir zynmen refrigeradora len lizmen.